<hesitation> he kukandó'o ta yukú kuii'dó ondená'a <hesitation> xhíi kokuii axhíi <hesitation> í kadaño ñaxhí, kuxhitindó <hesitation> gababaxhí kuxhíi tin'to tinkó tén ho'nré <hesitation> he vaní vinaniní, ní han.